في أحد الأيام، إكتشف الطفل باباً بغرفته لم يكن موجوداً سابقاً. كان الباب مخفياً وراء خزانة ملابسه القديمة. وعندما فتحه، وجد نفسه في مكان غريب يشبه الغابة، مع أشجار ضخمة وألوان غير مألوفة. بدي يستكشف ويبحث عن طريقه للعودة إلى غرفته.